e re'en cuand kinch'aj nilaq kinkoj xib'on chiran kin ch'ajan juntir chetaq ween y kela' cuand kinch'aj wutz'yaq kinkoj xib'on tambien para so saq ke'lek li qatz'yaq wo kela' qab'an qa otz qa'n che qach'ajan qakoj la' qaxib'on.